कुकुरो की नस्ल ताके उमर निर्भर करो। आमतौर तीस मिनट- दो घंटे के कसरत जरूरी चाहिए। छोटे आकार के कुकुर हो तेनुक कम कसरत के जरूरत चाहिए जोसे तीस मिनट लग भी दौड़ाओ चले जाओ। मध्यम आकार के कुकुरक डेढ़ घंटे लग दौड़ाने चाहिए।